Re jwa'n nchamenta nawe'e ncho lozomen ze ncho fuersmen tiz nayismena', nak xenak re yedei, re luznabey, re yed chixey, yed yechixitey, re lata ndole bere'i, chubmena' lo zila' na tata jwa'mena, jwan ya, nda mas fuerzmen xenak re kad ngid blaza' izkugmen zi ngid, na' ta ngida jwa'mena' kon thi yej le', tyun' thi yi'na mbay tyoskua lud nitkobna' tata jwa'n simpley nayodey azukara,' na jwa'n ya jwa'n mas ndyen fuerzmen.